Pwr me ni i shindetshwm, na bwjm gjimnastik, do dal jasht, ndoshta luj top, hajm mir, gjona t mira si bojn mir, edhe shishto, shalata, frut...

Po mor, si s ka ven i ... ven i shenjt? Un jam katholik, bwj Krishtin, edhe jam tu shku ke kisha shum her, mana shishto, si s ka? ka.

Pwrpara, kur kena qwn i vogwl, kena pas oriz, makarona, edhe i shto qe, shto oriz, makarona, ka qwn mir, mana... pwr na, si kena qwn i vogwl, pwr zotin.

Pwr zotin mbramjet jam tu ndinj pak me po nonj film n televizor, edhe mrapa jam tu shku me flet, Ca me ba natwn tjetwr....

Mor deti blu asht, ka m... e ka m u qit pak edhe ze ... edhe t zez pak, prej larg, shishto, po a blu. Deti a blu twr herwt.

Po, mor, si s' ka ndryshu koha, e para ke Cen pak i lodh, pak i lodhur n punat, mana njerwz kan qwn t dashun, kan qwn t qet, tash s jan mir njerzit

Mana, twn kohwn ka qwn i mir ktu, kan qwn i mir, s kam nonj kongw t preferume, tant mw pwlqen njwlloj, shishto, s kam nanjw zho ma mir se tjetwr.

po, mor, Cent m pwlqejn, mana, kam pas edhe njw Cen, shtesh e kam pas dhan n kushrinin tem, edhe m pwlqejn shum Cenat, jan t mir, jan t dashun...

Mana, teknologjia pwr dit asht arm, ishalla na nimon zoti me ni mir, me kalu mir vjete vjeta tjera, shishta mana.

mana, tash shqip, shqip, m kwt koh avokat ka boll, vetwm ma mir asht me dit ti nanj avokat or me dit ndonj shoku jot pwr me gjet ma kollaj, qish ta mana, pwr zotin.

Po mor tesh kan gju... kan gjuh t huja shum me pa me i msu, Gjermani, italjan, grek, tw tana mana.

mana, pwr pushim s kena ku me shku, pse jan bo gjonat t shtrenjta, mana shishto s kena ku me i marr lekt, pwr zotin mana

Pwr zotin, ujti me pi ban shum mir, mana un pii ni kile uj pwrdit, pse, shishto, sa MA SHUM BAN MA MIR.

Mana po, si s ka re, nanj her kthijon, nanj her vran, nanj her xet, naj her ftot, shishto mana, a a asht e nrishme koha

Mana, eiai-n munesh me e pwrdor pwr shum pwr shum sene, si n telefon, me e pyt nonj send, o n televizor me ia thwn nanj send me shkru, shishto.

kafsha qw e kam pa herwn e funit ka qen lopa, se kam pas po atje n fshat, qw doja.... lopa, e kam pas pa tu hangwr bar.

Mana un nw shkoll jam. s e kam lwn, vetwm kam nii njerzt qw thon se kan lwn shkollwn e pse pwr ekonomin, o pse kan qwn tu rri larg, pwr twr gjwnat.

Po, mor, tash shkollat jan t mira, tash jan bo t mira, jan bo drejt, shishto, tash kan njerzt i kan afwr, s kan nonj problem pwr me shku ... munit me... tan njerzt munit me shku kollaj... ke shkolla.

Mana, kong e preferume e jemja wsht Gjon Frroku, eee kwnga me ... kwnga e zharpit, mana, m pwlqen shum, kam nii edhe babwn ta ta po, edhe mu m pwlqen shum me nii.

pwr zotin, un kam shum f..f ...filma, jo po wsht si m pwlqen, si e kam t prefe-ferume e mana si vjetrat s ka, t vjetrat kan qwn shum mira, kan qwn me shum humor, tw bwjn mw shesht

Pash zotin, fal tash se m pwlqen little rock-u, edhe m pwlqen edhe dova zherzhi, m pwlqen edhe ky shum, kto t dy m pwlqejn ma shum si tant, pse... jan shum mir, jan tu i nii pwrdit.

Menimi i jem ma mir kur lexoj, kur nuk .. kur nuk lexoj, a pak kesh, shkon gjo, ato m bwrtet pak dhe nona, eh, e gjetwm.

po, mor, mu m pwlqen shum loj e shportws sporta, pwlqen volejboli, pwlqen fotboli edhe basketboli, ma mir si kto tre pwlqen futboli, pse jam ta luj me shokt e mi pwrdit.

Mana mu m pwlqen ma shum se t tana mathimatika dhe m pwlqen boll edhe istoria mana, Kto dia jan msimet m i preferume pwr mu.

Pwr zotin, shpresha ime mw t madhe asht me msu me shku nw nj shkoll t mir edhe me pas edhe ndonj pun t mir.

Mana, un si katholik kam Krishlin-jen edhe Pashkt, kto dija m pwlqen ma shum edhe pse jam tu i kalu me familjen teme edhe me shokt edhe me kushrinjt

Mana, eee, ka ...kan, atheere kan pas Cmu njerzit ma pak se kto, pse kan pas eee gjona zhona pwr me hangr ma t freskta se tash...

Mana, un mish jam tu hangwr tre katwr her n jav, pse m pwlqen mishi, eee, shishto. Mishi qw m pwlqen ma shum asht mish thiut, ash shum i mir, ma nesh mama.

Tash si me kursy? A zor me kursy, pwr pak na dolin gjanat. Mana shishto pwr zotin, s kena gja me kursy.

Mana, punt e shpish i kam bo, nuk asht nanj pun qw s muna me e bo, mana, sakt, s mun, nuk asht nanj pun si s muna me e bo, tan puna.

kur kam shku ke plazhi, ka qwn mir, s' ka qwn shum i thell, ... i qet, ka pas njerz, edhe shtu, ka qwn mir.

Shum ma mir ka me pas teknologjia, teknologjia asht tu bo pwrdit ma mir, Ca tjetwr... mana shishto... teknologjia asht tu u bo pwrdit mir e m mir.

Fmijat me kultur i dona? Po nuk asht se asht i sigurt, si kan m u ba me shum kultur aty ke shkolla, pwr zotin.

Bojn Cmosh tw mirat pwr me u bo kalamajt ma mir edhe me msu. Mana sha tjetwr ka me bo shkolla pwr zotin?

pwr zotin interneti ka edhe gjwna t mira ka edhe gjwna t kwqija shum. nanjher ulesh me e gjet nonjw gjw t mir, po nanjher tjetwr ulesh me gjet nanj gjw t keqe qw t ban keq ke krejti, ke truni

pwr zotin, n televizor na shofim lajme, muzik, edhe nanjher pwr me kalu ora shofim kuklla

Pwr zotin, telefonatat sot jan e dhe mir se munesh me i xhet shum xhona, si s ke dit, por edhe t ban keq pse t ban keq ke krejti, ke truni.

pwr njiii jet ma t mir, pse kto jan, a bo jeta zor, mana. Pwr ikonomin, edhe shto... pse a zor... kto.

mana, mu m pwlqen futbolli, pse pwrdit jam tu luj me shokt edhe jam edhe mir, jam tu luj mir, mana, jam tuj i fitu tan shokt

Faleminerws zotit, s kam pas nanj smun t keCe, kam pas do smun-je t let, edhe shishto, shiCir zotit, mana,

po mana si s'ka, po jeshilleku n Shqipni, po tw po tw kishte n Shqipni, s' ka me pas s'ka me pas kurrkund tjetwr, n Shqipni jeshilleku asht mw i miri n bot, mana ... per zotin

hehe, pwr Ca kopshti, mor? pwr kopshtin n shkoll, shkolls, o pwr kopshtin e perimeve? He, mana... qysh t thom...

po si s'ishte e rwndwsishme me lajw durt e tuja? Asht edhe kultur me i la edhe edhe asht edhe mir, t ban mir, mana, pwr zootin

Kshilla shokut mund t i jap, shishto ma afwr familjes vet, shokut si tw doj, edhe shishto pwr zotin, shishto, Car tjetwr mja shokut

pwrpara kena mujt me shku atje edhe me qen, takim, tash nuk duhej e marri n telefon, edhe lenim takim nw njw ....

E po Ca pyetje ka me bo nnw i smun, ... kush asht i smun ... edhe me i ba hizmet, Ca me ba? me e Cu ke nonj doktor, i ban pytje se t smunit, pytje kam me ba, kwrkoj nanj gja, e po kur je i smun Ca je me bo, se t shkon te tut mbrapa, t shkon men-ja pwr shum gjana.

Jo, mo nonj problem me shwmdetin s kam prej zotit tash mir jena, jo keq, sikur jan disa qw vujn prej shnetit, po jo, mir, ankesa ka Cdo njeri po jo nanj gja me randsi, kur s ke gja me randsi, mir asht robi mbrapa, Car me ba?

Po kur isha fmij un si i thojn Ca bajsha kur u smursha, po si tan fmija, kwrkojn nanwn e vet kur smuren, me nenj sa ma shum afwr nans, nanwn kwrkojn, nonj gja, po pastaj nonj grip e nonj gja, Caj i xet a nonj sen, ... merrshim aspirina e gjona me u qetsu se pwr zotin nonj gja t rand s kena pas.